Ät sunpa't cuando nyaksyajpa kowa, cuando nyayajpa imagen, cuando manhyajpa de compania, u sä'nhojtya'p wijtyajpa yä'ki kumku'oji, cuando ma tzyeayaj äjtyä janta' 'yo'te, u cuando ijtu algun compromiso wijtyajpamä, cada cada sänhnamaye' nyäwijtyajpa kowa, nyäwijtayjpa kowa tambien wijtyajpapä banda'oj, nyämapä kowanyaje nyayajpa kowa, y nyanhayajpa kowa nyayajpapä' compania, mayajpapä emtya'p nyayajpa kowa tambien, yo creo que solo, este nyäwijtyajpa kowa cuando este jejtzye semana santo'ojmä jut'tya'p, jejtzye sänhnamaye' u mayajpa kowaji'knhtumä y y jejtye sä'nhojtya'p mestäjpatä'k kowa, wina' mas'ijna nyawijtyajpa kowa, casi tumä ame nyäwijtyajpa kowa, itpajkya'ijna je winata'p tzamepät nyaksyajpapä' kowa pe ya yäti tumä o metzti'p nyä'näwijtyajupä' mas'ti'p ustya'p nyänäwijtyaj kowa, pero jejtzye sänhnamaye ijtutä'k nyawijtyajpapä'i.